Dagda amasa purdai bai gaada kabara dagda kuskunen amzharu kade ka jayi nen nabai damungara natkədu, amma arawai gheshi basuk eƙəllafiya <hesitation> kona dakda bai i'dai gadalla blan nen to be dakdo wun a taseyinawa i'ga tər, amma gaada kasunu dak da amasa gən arawi gheshi bai ko rap gaada atu arawe gheshi gaada atu dakda dame atu dakda kakasku wun ramma i'ntu dakda ayana nən ikun aka abakanaci, kuma gantutu na dakda gawa i'kun gə shaci nen to bərid wara ka cacpi nen <hesitation> zaluntan dawa nen anii ko aka dacidu ko ka bakofinaci kaivuna bəri dgu men halci blan nen fatawenke ka purdai na yaganaucincinen par lamar kun adlam gara blan gaada kasen nu dakda ammasa arawe.